Igny raha regny malôha zahay tô tamin'ny zahay nipetraka am'ray aman-dreninay tegna hoe ampianarigny e, ampianararigny ts- ts- tsy ratsy zany hoe zany kaofa mahandro vary ianao atavy tsara zany le <noise> vary sahaza anà zalahy, aza ata mandamby sao ndrô bôka avy ake tsy lany ho ariagny ai, raha i tegna ilay satria misy olognp akagny tsy mihinagna, anà atoy ndraiky magnary fao, tsy tsara raha magnan-jany zalahy fa ialagna.